um spillingu fjársvik og peningaþvætti í tengslum við Samherja málið í Namibíu hafa allir verið ákærðir þeir voru úrskurðaðir í varðhald til tuttugasta febrúar fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra var samþykkt í þingflokki Sjálfstæðisflokksins í dag með fyrirvara um að tekið verði á umfangi RÚV á auglýsingamarkaði menntamálaráðherra fagnar þessum áfanga kennsla féll niður í

Valhúsaskóla á Seltjarnarnesi í allan dag starfsfólk treysti sér ekki til vinnu vegna gagnrýni bæjarfulltrúa á námsmat foreldrar harma að reiði kennara bitni á nemendum fjölskylda hvort forsætisráðherra Möltu hefði átt þátt í morðinu við þurfum að stöðva stríðið gegn náttúrunni

segir framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna loftslagsráðstefna samtakanna hófst í Madríd í dag gott kvöld ákærur hafa verið gefnar út á hendur

grunaðir eru um margvísleg lögbrot í tengslum við Samherja málið

þeir hafa verið úrskurðaðir í varðhald í tæpa þrjá mánuði mennirnir komu allir fyrir dómara í Windhoek höfuðborg Namibíu í dag á vef

kemur fram að þeim hafi öllum verið kynnt sakarefnin þegar þeir komu fyrir dómara á föstudag

samstarfsmaður hans voru þá ákærðir fyrir að hafa þegið rúmlega hundrað og þrjár milljónir dollara jafnvirði átta hundruð og sextíu milljóna íslenskra króna fyrir að tryggja tveimur félögum í íslenskri eigu kvóta eins og það er orðað í frétt

hafa misbeitt valdi sínu sem

sjávarútvegsráðherra á árunum tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund og nítján frændur og Gustavo ákærðir fyrir að hafa aðstoðað Esau við að misbeita valdi sínu og hagnast persónulega þeir eru einnig ákærðir fyrir skattsvik og að hafa blekkt namibísku ríkisstjórnina þá eru allir sex mennirnir ákærðir fyrir peningaþvætti þeir voru úrskurðaðir í varðhald til tuttugasta febrúar búist var við því að þeir færu fram á að vera leystir úr

gegn tryggingu en það gerðu þeir ekki

fjöldi fólks kom saman fyrir framan dómshúsið í dag og mótmælti því meðal annars að

segir að réttarhöldunum hafi nú verið frestað til tuttugasta febrúar það sé þó ekki þar með sagt að þeim verði fram haldið þann tiltekna dag enda óvíst að rannsókn málsins verði lokið hvað gang mála hér á landi varðar sagði Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari í samtali við fréttastofu í morgun að málið væri til rannsóknar hjá embættinu frekari upplýsingar verði

Sjálfstæðisflokksins samþykkti í dag að afgreiða út úr þingflokknum frumvarp Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra um stuðning við einkarekna fjölmiðla Sigríður Dögg Auðunsdóttir fréttamaður er á Alþingi samþykktin var þó með þónokkrum fyrirvörum meðal annars

við Bjarna Benediktsson formann Sjálfstæðisflokksins frumvarpinu breytt í nokkrum atriðum þannig að þannig breytt frumvarp var afgreitt frá þingflokknum hver voru þau atriði það eru bara efnisatriði í frumvarpinu sem

eftir að koma fram en þau snúa að þessu fyrirkomulagi en sömuleiðis þá höfum við átt samtal við ráðherrann um

tekna fyrir einkarekna miðla og höfum haft áhyggjur af því að ekkert á að gera varðandi umsvif Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði við teljum að það sé alveg útilokað annað en að skilja stærri sneið af auglýsingamarkaðnum eftir fyrir einkaaðila er þá komið frumvarpið það verður tekið á því með öðrum hætti hvaða hætti með þeim hætti sem snúa að samskiptum við Ríkisútvarpið þetta frumvarp fjallar ekki á því sem ráðherrann ber þá ábyrgð á að gera en að því gefnu að það takist vel og menn hlusti eftir athugasemdum við frumvarpið sem eflaust eiga eftir að koma fram við erum auðvitað að tala um að þetta þingmál þurfi að fá eðlilega meðferð eins og önnur

orðum með þessum fyrirvörum þá höfum við afgreitt málið hingað inn til þingsins nú samkvæmt heimildum

þau sjónarmið

á þingflokksfundi Sjálfstæðismanna fullvissu fyrir því að frumvarpið geri það sem

mestu máli skiptir er að við erum að styðja við íslenskan frumvarpið er að komast í þinglega meðferð þannig að ég get mælt fyrir því og það fer til nefndar og ég legg mikla áherslu á það fyrsta janúar tvö þúsund og tuttugu og ég auðvitað fagna því að við erum komin á þennan stað ertu sátt við hvað það hefur gengið hægt að koma þessu í gegnum þingflokk Sjálfstæðismanna

sakar Andrés Bretaprins um að hafa níðst á sér þegar hún var sautján ára biðlar til bresku þjóðarinnar að standa með sér viðtal við konuna verður sýnt í breska ríkissjónvarpinu

í kvöld klukkutíma langur þáttur verður sýndur í breska ríkissjónvarpinu klukkan níu í kvöld þar sem segir Andrés hafa misnotað sig með milligöngu

stangast á við yfirlýsingar Andrésar úr umdeildu viðtali sem hann veitti b b c á dögunum er þarna í sínu fyrsta viðtali við breska miðla og hún biður um stuðning bresku þjóðarinnar

og stjórnendur sögðust ekki treysta sér til að taka á móti nemendum vegna gagnrýni bæjarfulltrúa á námsmat í skólanum nokkrir foreldrar barna sem útskrifuðust úr tíunda bekk Valhúsaskóla síðastliðið vor gerðu athugasemdir við námsmat

í framhaldinu var unnin óháð úttekt þar sem fram kom að námsmatinu væri að einhverju leyti ábótavant málið rataði svo inn á bæjarstjórnarfund þar lýsti

Sjálfstæðisflokksins harmi yfir ágreiningnum um námsmatið og í síðustu viku bað meirihlutinn foreldra og nemendur afsökunar á tilfinningalegu tjóni og óþægindum sem þetta hefði valdið bæjarfulltrúi Viðreisnar neslista gekk lengra og sagði úttektina vera falleinkunn fyrir skólann í henni blasi við að alvarleg brotalöm hafi verið á útskrift nemenda í vor og jafnvel lengra aftur í tímann kennurum fannst hinir kjörnu

freklega að sér með þessu og afsökunarbeiðninni sem fylgdi í kjölfarið og treystu sér því ekki til kennslu í dag segir að bæjarfulltrúarnir hafi vegið gróflega að heilindum fagmennsku og starfsheiðri skólans gagnrýnin hafi þann eina tilgang að grafa undan trausti skólans ég veit

í bæjarstjórn vorum bara að gera það sama

gegna hlutverki okkar sem bæjarfulltrúar bæjarfulltrúar

að veita stofnunum bæjarins aðhald og fylgjast með að bæjarbúar fái þá þjónustu sem þeir borga fyrir og í þessu máli þá er óumdeilt að námsmat var ekki innleitt

með fullnægjandi hætti

í nokkur ár og við því þurfti að bregðast en hefði þessi gagnrýni ykkar ekki frekar átt að fara til menntamálaráðuneytisins frekar en skólans sjálfs jú málið er eftir því sem ég best veit

í skoðun hjá menntamálaráðuneytinu mér finnst ekki gott að kennararnir hafi ákveðið að grípa til þessara aðgerða fréttastofan hefur reynt að ná tali af Ásgerði Halldórsdóttur bæjarstjóra Seltjarnarness síðan á föstudag án árangurs Þorgerður Laufey Diðriksdóttir formaður Félags grunnskólakennara

er búið að

ekki nýtt en það sem við getum lært þetta er nátengt fagmennsku kennara ég held að svona dagurinn í dag hafi leitt í ljós að

ráða ráðum sínum taka

fór í dag fram á formlega rannsókn á því hvort forsætisráðherra Möltu hafi átt þátt í morðinu á henni sprakk í loft upp þegar hún ók frá heimili sínu í október tvö þúsund og sautján

hafði fjallað ítarlega skömmu áður en hún var myrt hafði hún meðal annars sýnt fram á tengsl forsætisráðherra og aðstoðarmanna hans við aflandsfélög þúsundir voru viðstaddir jarðarför hennar og reiði aðstandenda og almennings beindist fljótt að ráðamönnum á Möltu sem lofuðu að rannsaka morðið síðan liðu tvö ár og lítil tíðindi voru af téðri rannsókn þar til að leigubílstjóri að nafni var handtekinn á flugvellinum á Möltu um miðjan nóvember með fulla tösku fjár á leið til Istanbúl

veitt sakaruppgjöf gegn vitnisburði og þá fór boltinn að rúlla tuttugasta nóvember var

handtekinn um borð í snekkju sinni grunaður um aðild að morðinu hann var ákærður á laugardaginn en neitar sök í síðustu viku

af sér ásamt einum nánasta samstarfsmanni forsætisráðherra sá var handtekinn daginn eftir í gær greindi forsætisráðherra svo frá því að hann ætli að hætta í janúar málið hefur vakið hörð viðbrögð og ljóst er að enn kraumar mikil reiði meðal almennings fjölmenn mótmæli hafa farið fram á Möltu síðustu daga á meðal mótmælenda er sonur

stjórnvöld harðlega í í morgun lagði fjölskylda Galizia inn formlega beiðni hjá dómstólum um rannsókn á því hvort fráfarandi forsætisráðherra hafi átt aðild að morðinu sjálfur kveðst hann ánægður með vinnubrögð stjórnvalda hingað til bæði Miðflokkurinn og Píratar bæta við sig fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups fylgi Samfylkingar minnkar hins vegar fylgi annarra flokka breytist lítið milli mánaða í nýjum þjóðarpúlsi Gallups tæplega tuttugu og tvö prósent þeirra sem taka afstöðu segjast myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn yrði

kosið í dag fylgi Samfylkingarinnar minnkar um rösklega prósentustig og er nú

tæplega sextán prósent þá segjast tæplega fjórtán prósent myndu kjósa Vinstri græn Miðflokkurinn bætir við sig rúmu prósentustigi og nær þrettán prósent segjast myndu kjósa flokkinn ef kosningar til Alþingis færu fram í dag tæplega ellefu prósent myndu kjósa Viðreisn og rúmlega tíu prósent Pírata en flokkurinn bætir einnig við sig rúmlega

prósentustigi tæp átta prósent myndu kjósa Framsóknarflokkinn nær fjögur prósent Flokk fólksins og þrjú prósent um helmingur þeirra sem taka afstöðu segist styðja ríkisstjórnina tæplega tólf prósent segjast myndu skila auðu eða ekki kjósa og tíu prósent taka ekki afstöðu eða neita að gefa hana upp

nánar má lesa um framkvæmd könnunarinnar á ruv punktur is framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir að þjóðir heims þurfi að sýna að þeim sé alvara með

að stöðva það sem hann kallar stríðið gegn náttúrunni loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna hófst í Madríd í dag yfirskrift þessarar tuttugustu og fimmtu loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna er tími til aðgerða framkvæmdastjórinn gaf tóninn fyrir komandi daga í opnunarræðu sinni í morgun um tuttugu og níu þúsund manns taka þátt í ráðstefnunni sem stendur til

þrettánda desember ekki eru þó ráðamenn frá öllum ríkjum mættir til leiks enginn háttsettur embættismaður úr ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta tekur þátt í ráðstefnunni Trump dró Bandaríkin út úr Parísarsáttmálanum sem miðar að því að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga og var undirritaður á loftslagsráðstefnunni tvö þúsund og fimmtán bandaríska þingið ákvað að senda fimmtán manna sendinefnd sem leiðtogi demókrata í fulltrúadeildinni fer fyrir

tíu gráður forstöðumaður í Hlíðarfjalli fagnar tíðinni

sem gerir verktökum kleift að vinna við uppsetningu nýrrar stólalyftu hlýr loftmassi yfir landinu gerði það að verkum að hitinn fór yfir tíu gráður á Akureyri í dag til samanburðar var meðalhiti í bænum núll komma sex gráður í desember í fyrra verktakar sem vinna nú í kappi við tímann við að klára að setja upp nýja stólalyftu í Hlíðarfjalli eru

ánægðir með þessi óvenjulegu hlýindi og stefna að því að opna lyftuna tuttugasta desember í öllu eðlilegu myndum við ekki fagna því en í þessum aðstæðum að þá fögnum

en það á nú að kólna og frysta og snjóa áður en langt um líður er ekkert skrítið að reka skíðasvæði

horfa á veðurfréttirnar á kvöldin og vona að það sé ekki

snjókomu jú það er það en þetta er nú allt svona að hafast við viljum sjá fleiri bláar tölur og snjókorn í kortunum meðfram þessum hlýindum má búast við hvassviðri eða stormi á Norðausturlandi í kvöld Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun spáð er stormi átján til tuttugu og fimm metrum á sekúndu einkum

í Eyjafirði við Skjálfanda og í Bárðardal búast má við mjög snörpum vindhviðum við fjöll allt að þrjátíu og fimm metrum á sekúndu formaður björgunarsveitarinnar hvetur Akureyringa til að huga að lausamunum það er viðbúið að það verði býsna hvasst hjá okkur í kvöld það er svona suðvestan og

sunnanspá hérna hjá okkur þannig að þá koma ansi snarpar hviður hérna í bænum er einhver ástæða til að óttast að hér fari allt jólaskraut af stað ég vona að flestir hafi

annað slíkt það er þá einna helst ef að hérna ef fólk er búið að setja út plastjólasveina eða aðra lausamuni að það sé þá gætt að því og

stíf sunnanátt einkum fyrir norðan og austan í kvöld og nótt en það dregur hins vegar úr rigningunni það dregur úr vindi þegar kemur fram á morgundaginn en víða

í Kastljósi í kvöld ræðir Einar Þorsteinsson

við Erlu Björnsdóttur sálfræðing sem hefur sérhæft sig í

þar verður meðal annars farið yfir þær afleiðingar sem svefnleysi hefur á líkamlega og andlega heilsu

norska kvennalandsliðið í handbolta undir stjórn Þóris

fer vel af stað á heimsmeistaramótinu í Japan Noregur vann stórsigur á Slóveníu í dag Sverrir Ingi Ingason skoraði eina mark í toppslagnum gegn Olympiacos í grísku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær kemur til með að prýða tuttugu franka myntir í Sviss federer er fyrsti núlifandi einstaklingurinn sem hlotnast þessi heiður í Sviss

um spillingu fjársvik og peningaþvætti í tengslum við Samherja málið í Namibíu hafa allir verið ákærðir þeir voru úrskurðaðir í varðhald til tuttugasta febrúar fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra var samþykkt í þingflokki Sjálfstæðisflokksins í dag með fyrirvara um að tekið verði á umfangi RÚV á auglýsingamarkaði menntamálaráðherra fagnar

kennsla féll niður í

Valhúsaskóla á Seltjarnarnesi í allan dag starfsfólk treysti sér ekki til vinnu vegna gagnrýni bæjarfulltrúa á námsmat foreldrar harma að reiði kennara bitni á nemendum fjölskylda

sem var myrt fyrir tveimur árum fór í dag fram á formlega rannsókn á því hvort forsætisráðherra Möltu hefði átt þátt í morðinu næstu fréttir

is er uppfærður allan sólarhringinn við